menurut ngoji ngoi ngone menurut ngoji ngone nyawa mane harus wo sabar, sabar mane kan ma- ma pengertian kai ngoe kai ngoe ika, jadi co <hesitation> jadi contohnya wo kawingi ha wo kawing mane kan ma cobaan kai ngoe, dema rintangan, jadi ngone mane sebagai manusia harus banyak banyak sabar, <hesitation> semisalkan ngone de nanga rokata wo maku ngam ngamo, a manege ngone ngone ngo wejeka harus wo sabar, nako wo sabar ua pokonya Pokonya wo sabar dika atau wa tarima dika o kia o kia i terjadi nanga nang ngone oka, setiap nanga cobaan atau nanga cobaan wo hadapi nako wo sabar pokonya satus pokonya ange moi bolo ange moi pokonya wo dadi uja wo dadi jei ja loloa, jou una wo manege o temo nyawa ya- yang jo sabar, sabar manege i indah jadi harus wa kuncinya harus wo sabar, sugmanege.